स्तेप्लर जहे बए मन् त्से जिनिस् जय <hesitation> पेपर् फर्के जो बुतुम् नने लकिअ। अर पेपर् फर्के जो बुतुम् नने लकिऔ जन्ग्नि मा हेफजप् खलमु स्तेप्लर। अर मारे स्तेप्लर्को जो पहैनि जै। द पेपर् फर्के बुतुम् नने लकिऔ हेफजप् खलमु। जेरे जन्ग्नि पेपर् फर सिन्गेल् सिन्गेल् थयेप्ल। जेरओ मेरओ नु गर्लै गुजै थये। अर जैनि तखै जन्ग्नि अव्ब गज्रि नुइअ। <hesitation> अर जेरओ मेरओ गर्लै गुजै थयेप्ल। <hesitation> गज्रि, नगिर्ने अव्ब जन्ग् मलब नन्गु जयेब, इम्पोर्तन्त् पेपल् मलब नन्गु जयेब, नगिर् बैत नन्गु जयेब। तो बेइन् तखै जन्ग् जो स्तेप्लर्द, पिन् स्तेप्लर, जेरे पिन् मन् त्से थये। जयि क जन्ग् मन्ने थम्द प्रेसर् हुनने। जन्ग्नि पेपर् फर्के जो लकिन नने, मन्ने थम्द <hesitation> प्रेसर् हुनने। स्तेप्लर्नि गेजरो पेपर्को लकिन नने, प्रेसर् हुनने। जन्ग्नि पिन् दे स्तेपल् खलम् नने लकिन जये। अर बिदिन जन्ग्नि पेपर् फर्के जो लकिन जये अर।